Printy io ndrekany an dia fitaoivana izy io ampiasaina a mbarakôa afantarana olona reka. Fitôvana zany an a mampafantatra hoe olona ty a olona karanzô, na kôa hoe a ahafantarana hoe société karanzô ohatra ty, avy amin'ny alalan'ny tampôgna zany ohatra, karakaranzany ny atô hoe printy.